Fomba fizakagny zany e Malagasy ka zay eky ma ro Malagasy e Français, gn'Anglais, Swaili manko gn'any Afrique io, fizakagny hafa ankoatran'izay efa nizaka Allemand iaho kanegny mein, Allemand, Russe, Turque, Persa, izy aby zany.